Ën cust mument susten-u ün'uganizasiun ënternasiunale dë vuluntari laici, LVIA, al e ün'asuciasiun ch'a s'occüpa di problemi dë povertà, dë mizerìa e dë dificultà economiche ënt ün pais dë l'Africa